جو انٹرویو رہتے ہیں کام کے واسطے، اسے میں کیسا تیاری کرونگی بولے تو سب سے پہلے کیسا کام ہے، اس کے بارے میں ساری جانکاری لے لونگی. بھی بولے تو سب اپنی تیاری کے واسطے، کیسے کپڑے پہن کو جانا، کیسی جگہ ہو. بھی کیسے کویسچن سوالا پوچھ سکتے ہونو میرے کام کے بارے میں، وہ سب جانکاری لونگی اور وہ الگ سی پڑھ کے لونگی. تاکہ انہوں جو بھی پوچھیں، میں برابر بول سکوں. پریکٹس کرونگی تین چار بار، کیسا بات کرونگی، بھی کانفیڈنٹ رہونگی. تاکہ ایسا دیکھ لینا نہیں ان کو. بھی کانفیڈنٹ رہونگی، ایسا بھی تیار ہو کے نہیں جا سکتے تو ایسا نہیں کرونگی. میں برابر سے دکھنا، برابر سے باتاں کرنا، اس کا بہت تیار رکھونگی.